ho zɛrɛ zɛrɛ anglais ɲon'on wo mana ho dimiyan anglais ɲon'on wo mana oyi ya homme d'enfer a'o zun anglais ho va yoro wo yoro ɛ ba arabura se a'o zun anglais don anglais yi mi ose oyi zun anglais owe oma'o dimiyan sia ama zunwɛ ma tete ami la'ari to puna o tonube yɛrɛ we non'onya apo ayi bɛ zun anglais